Ny fahasamihafana vitsivitsy hita amin'ny ampondra sy ny soavaly an <hesitation> dia ny <hesitation> lamosin'ny ampondra somary marindrano kokoa. Ny <hesitation> tongony koa an somary kelikely ny <hesitation> ny ery ambany raha oharina amin'ny soavaly. Dia ny sofiny an <hesitation> lava sady matevina kokoa. Fa ny soavaly ndray an, <hesitation> manana <hesitation> endrika somary lava, somary lava tava izy izany an raha oharina amin'ny ampondra